جیون رکھیا لئی دوا دا پیٹنٹ کرنا ایک اَیتھک مسئلہ ہے۔ اک پاسے دوا دی کھوج اتے وکاس وچ بھاری لاگت اتے کافی مہنگائی لگدی ہے۔ اتے پیسہ خرچ کے ایں دواواں دی کھوج کیتی ہوئی ہے۔ اس لئی پیٹنٹ اگ نوں <hesitation> آرتھک سرکھیا اتے لاپرواہی دا کارن ہے۔ جس نالوں اگلے گَوَیشن اپرجگتا لئی پابندی پراپت کر سکتے ہن۔ توجہہ پاسے اے جی منکھ رکھیا کروا کے بنیادی انسانی ادھیکار نال جوڑے ہن۔ جو تُوں پیدا کر کے قیمتاں بہت ودھ ہندی ہے۔ تاں گری عائدے وکاسیلی دِشا دے موڈّے جہ نئیں، اِنہاں دا اُپلبدھ ہونا مشکل ہو جاندا ہے۔ اس نال اوہ سارے لوک علاج توں ونج رہے جاندے ہن۔ <hesitation> جو کہ اَنیَتھک اتے مکھ اُدیش دے خلاف ہے۔ اس دا مطلب اس دا متبادل راستہ ہے جو کہ۔